والله مشروبي المفظل هو القهوة العربية. أول شي تجيب مويه وتغليها بعدين تحط الهيل وتخليه شوي يغلي مع المويه عشان يطلع طعمه، بعدين تظيف البن وتتركه يغلي شوي بعد، بعدها صفي القهوة وتصبها بالدلة تقدمها مع التمر. الطعم لذيذ وريحتها لحالها تكفي، ما في زيها مع الصبح أو بعد العصرية.